ब्लेंडर ऐन काम करदु छ जन एक मशीन जु सब्जी या फल क छोटे-छोटे टुकड़ों में काटन कु काम करदी छ। जब हम फल या सब्जी ब्लेंडर में डालदा छ आर बटन दबादा छ, त ब्लेंडर के अंदर की तेज धार वाली चाकू घूमने लगती। ये चाकू सब कुछ पीस देती और हमे एक स्मूथ पेस्ट या जूस मिल जांदु छ।